við hittum á eftir Jón Viðar Jónsson hann er með bók sem heitir stjörnur og stórveldi fjallar um leikarana sem voru í Iðnó og svo

höfund en hún er af allt öðrum skóla sú bók fyrir eldri eldri krakka og unglinga svo er það Bragi Ólafsson sjálfur með skáldsögu sem heitir staða pundsins kemur ýmislegt þar við sögu skráning pundsins á áttunda áratugnum King

og fleira gott en við byrjum hérna með Kolbrúnu Bergþórsdóttur og Sverri Norland það eru þrjár bækur sem við ætlum að fjalla um við byrjum á sjálfri Sigurðardóttur bók eftir hana hinni árlegu bók eftir hana og hún heitir þögn fjallar mikið um börn já hún fjallar mjög mikið um börn þarna eru Huldar og Freyja sem lesendur

þekkja úr fyrri bókum lögreglumaður og sálfræðingur já og hún er komin í vinnu hjá

mér finnst henni takast mjög vel að lýsa börnum það er þarna kafli sem er kennslukona inn í skólastofu og hún þarf að hafa hemil á krökkunum og þarna finnst mér Yrsa eiginlega upp á sitt besta maður þekkir þessa stemningu sjálf hef ég verið kennari og henni tekst mjög vel að lýsa þessu mér finnst hún góð yfirleitt í persónusköpun hún hefur oft skrifað bækur sem eru meira spennandi en ég hafði gaman af að lesa hana þangað til að kemur að nokkrum um lausn og það eru nokkrar lausnir þarna í lokin sem eiga að koma mjög á óvart en ég satt að segja bara fórnaði höndum maður verður að trúa því að persónur í sögu geti geti brugðist við á ákveðinn hátt og kannski stundum óskiljanlegan hátt þarna trúði ég því ekki mér fannst frekar að þarna hefði höfundurinn hugsað og það gerir hún ég er ekki viss um að allir verði jafn svekktir og ég á því ég þarf að hefja þetta á

játningu að þetta er í fyrsta skipti sem ég les bók eftir Sigurðardóttur þannig að ég kom að þessu svellkaldur og ég þekkti persónurnar ekki og ég viðurkenni að mér fannst þetta mikið

af því mér finnst Erla svo góð hún er

hún er ofboðslega hranaleg

orðljót líka

að hafa mig allan við að fylgja persónunum eftir það er góð gullin regla í skáldsögum að láta nöfn persóna persóna þannig að ég þurfti að hafa mig við það er mikið

og svona blóð og óhugnaður í þessari sögu og áhugaverðustu karakterarnir það er par tveir karlmenn sem

mér einna áhugaverðustu persónurnar en þeir fá ekki alveg að stíga nógu mikið fram þeir fljúga í gegnum þessa bók

fyrir einhvern eins og mig sem hef aldrei lesið bók eftir hana áður þá er þetta sennilega ekki heppilegasti upphafsreiturinn en hún er samt skemmtilegt af því að Yrsa hefur það má kannski finna eitthvað að stílnum hjá henni en hún hefur samt þennan skemmtilega tón hún leyfir sér að vera frjálsleg varpar fram bröndurum margir takast hún er svolítið fyndin stundum

það er einhver búinn að breyta birtu á skrifstofu þarna til að spara sem sagt af umhverfissjónarmiðum svo birtan sé eldri starfsmenn

svo illa að þeir eru allir komnir með

en fyrir mig sem er að koma að þessu kaldur þá finnst mér að hún hefði aðeins mátt herða á sögunni stytta þetta aðeins hafa skýrari og færri jafnvel karaktera og þjóta aðeins hraðar í gegnum þetta ég held hins vegar af því Yrsa á svo marga aðdáendur ég held að þeir verði bara ósköp sáttir við þetta það efast ég ekki um svo er bók Svínshöfuð eftir Bergþóru Snæbjörnsdóttur þetta er metnaðarfull skáldsaga hún gerist yfir langan tíma

alveg frá Breiðafirði og til Reykjavíkur og í Kópavog og

er hálfgerður durtur og hefur alltaf verið í litlum metum í sínu samfélagi hann er

Svínshöfuð hann er kallaður Svínshöfuð hér er kominn efniviður í skáldsögu maður undrar sig á að hafi aldrei verið skrifuð svona skáldsaga áður fjallar um mann sem elst upp í

hrjóstrugum í rauninni dálítið horfnum heim á Breiðafirði á þessu lífi finnast mér ótrúlega listfengar og vel gerðar við fáum samúð með þessum manni sem síðan á fullorðinsárum sér sjónvarpsauglýsingu

það sé hægt að panta sér konu eiginkonu frá Kína hér er maður sem alla tíð hefur verið einmana og hann hugsar þarna er kannski komið svarið fyrir mig og hann gerir það konan kemur og með strák og sagan lýsir síðan í rauninni þessu sambandi og sambandi Svínshöfuðs við strákinn rauninni fyrsti hlutinn er uppvöxturinn hún flakkar fram og aftur í tíma af mikilli færni finnst mér annar hlutinn færist til annarrar persónu og þriðji hlutinn síðan aftur til stráksins

sem verður aðalpersónan í rauninni eru þetta þrjár

styrkjast af hverjar við aðra finnst mér og tengjast ég var nú

fannst mér margt alveg gríðarlega vel gert og þetta er fyrsta skáldsaga en það er eiginlega enginn byrjandabragur á henni bæði hvernig hún lýsir svínshöfði og

líka lýsingin á móður hennar sem er og næm sennilega skyggn það er reyndar stundum það er mjög erfitt að lýsa ofboðslega dramatískum og

hlutanum er slíkur atburður

einungis sagt frá honum í nokkrum setningum þar finnst mér að hefði mátt staldra við þar er ég ósammála mér fannst sá kafli magnaður

lýsti þessu hnitmiðað

mér fannst það takast mjög vel mér fannst ég ekki alltaf skynja sársauka persóna en samt stundum eins og hjá svínshöfði og eins og hjá konunni í öðrum hlutanum sem er móðir bregst við með því að velja sér tölur og hún þarf að skipta á barninu en hún hugsar barnið er átta mánaða ég ætla að skipta á bleyjunni eftir átta mínútur

allar persónurnar eru meira og minna brotnar og laskaðar og í rusli og það fer ekkert vel fyrir þeim þetta er mjög óvægin bók þetta er mjög óvægin bók en maður hefur samúð með persónunum sérstaklega svínshöfði sem mér finnst alveg afskaplega skýrt og flott dreginn upp ég hafði nú líka samúð með

í síðasta hluta og það er kannski sú kínverska sem kemur við fylgjumst aðeins með henni í Kína og svo kemur hún og hún er kannski svona fjarlægust en ég samt skynjaði nú líka auðvitað þarf að ýja að aðstæðum svona manneskju og ég verð að segja að mér fannst þessi bók út í gegn ákaflega þarna er djúpur íslenskur gamaldags menningarheimur og inn í þetta kemur fólk frá ég veit ekki hvort

skrifar eins og fantur hún er mjög hæfileikarík ég staldraði við margar lýsingar og las þær

að vera fráhrindandi eða aðlaðandi þessi kápa þetta er eins og forsíða á

fer þarna yfir nokkra kærasta og svo einn kærasta og stundum veit maður ekki hvort þeir renni allir saman í einn kærasta eða ekki það sem sat eftir í mér eftir að hafa lesið þessa bók var viss svona innilokunarkennd hún er ofboðslega föst í einhverri fyrri reynslu föst í sjálfri sér sambandsleysi við umheiminn það er enginn er enginn

ekkert æðra og það er bara þarna þessir fyrrverandi kærastar og þeir eru ótrúlega fjarlægir líka þannig að þú ferð í gegnum alla bókina og situr uppi með

þetta er engin upphafning á ástinni en ef þetta var ást maður veltir því óneitanlega dálítið fyrir sér af því að niðurstaðan er í flestum þessum tilvikum hvað er ljóðmælandi þá að hugsa af hverju er hann að fara í gegnum þetta er þá kannski umfjöllunarefnið fjarvera ástarinnar hún fer í gegnum

nokkur sambönd og eftir situr ég veit ekki hvað það segir okkur um samtíma

fara í gegnum mörg sambönd og ekkert virkar og það jú ég hefði samt viljað að hún hleypti á aðeins meira skeið og kafaði aðeins dýpra af því að mér finnst vanta

aðeins meira hún hefur sýnt það í fyrri bókum að hún getur kafað miklu dýpra

gerir það ekki hér ljóðin eru líka misgóð það eru nokkrar sláandi flottar myndir þarna og svo koma sumir þessir kærastar

og líða hjá í einhverjum skuggum og maður

vill þrífa í þá og segja

þú ert ég held það sé bálkur þarna sem

hæ fyrrverandi sem mér fannst bestur en ég er sammála hún hefði mátt kafa dýpra en ég lít á eiginlega

lærðan og vísan mann segja að þetta væri flottasta kápan í ár því hún fer einhvern alveg hringinn hann virðist alla vega vera þessi fullkomni tengdasonur

eitthvað undir niðri þakka ykkur fyrir að vera hérna rán

við ætluðum að tala um bókina sem þú hefur gert um Vigdísi Finnbogadóttur

þarna ertu bæði að myndskreyta og skrifa textann já það passar þó ég noti eiginlega ekki orðið myndskreyting mér finnst það svo

lýsing á þessu að skreyta já hvað viltu segja í staðinn teikna

teikna þessa bók frá a til ö ég teikna stafina og teikna myndirnar þarna ertu reyndar með verkið eins og það þróaðist hjá þér já já þetta er þetta er í rauninni handritið í nokkrum hlutum þetta er mikil vinna á bak við þetta allt þetta er brjálæðislega mikil vinna

mikil vinna en alveg svakalega gaman en hvernig kemur til að þú ákveður að gera bók um Vigdísi hugmyndin kemur frá hún heitir Edda Hafsteinsdóttir sem fékk þessa hugmynd og hún kemur í rauninni með hana á borð til

rúmum tveimur árum tveimur þannig er mér síðan falið þetta verkefni

en hvernig kynntirðu þér svo ég reiddi mig svakalega á bókina hans Páls Valssonar Vigdís kona verður forseti forseti ég las hana frá a til ö

eiginlega utanbókar enda svakalega skemmtileg bók svo náttúrulega bara las ég allt á netinu sem ég komst í sýningarskrá frá sýningunni sem var í Hönnunarsafninu um kjólana hennar

verið skrifað fórstu og hittir hana já já við hittumst nokkrum sinnum við hittumst í byrjun og svo nokkrum sinnum á ferlinu þegar ég var komin með þetta hér þá hittumst við og lásum saman og það var ægilega ægilega gaman sögulega rétt þetta er allt sögulega rétt já þetta er alveg sögulega rétt og

það er ekkert í þessari bók sem er held ég geti sagt með fullri vissu sem er ekki ekki útpælt þannig að það er mikið af litlum pínulitlum hlutum

bréf þarna sem Laufey Jónsdóttir skrifar sem skorar á hana að bjóða sig fram

er fullt af svona litlum elst upp þar eru ljóð eftir pabba hennar afa hennar segi ég og alls konar litlu hlutirnir í stofunni þetta er allt saman raunverulegt já það er ótrúlega skemmtilegt sem var gaman fyrir mig mér fannst ég næstum vera að raða saman einhverri þraut að finna alla þessa

hlut til Eysteins

verið að teikna í bækur og til dæmis varstu með myndirnar í hina frábæru Fuglabók eftir Hjörleif Hjartarson fuglarnir okkar Hjöra þessi bók sló nú bara í gegn já þessi bók var svakalega vinsæl

fyrir svo breiðan aldur það eru bæði krakkar sem fíla hana og svo er mikið verið að gefa hana í

bara fullorðnir og fuglafræðingar meira að segja finnst þessi bók áhugaverð en þú leggur þig greinilega

myndirnar þínar eru oft mjög fyndnar en þú

í smáatriðum smáatriðum líka ég geri það ég vinn samt svakalega hratt það er sjaldan að ég lengi við en akkúrat smáatriðin og og sagan í myndunum er það sem mér finnst reglulega gaman að leggja vinnu í það þarf að gæða þetta lífi já já já vissulega maður fer að hreinteikna teikna mikið aftur og aftur þá finnst mér ég oft missa akkúrat þetta líf þess vegna líka fannst mér gaman eins og með finna hvern fugl í gegnum gegnum mismunandi stíla

eitthvað í smíðum núna já ég veit ekki hvort ég

Guð hjálpi þér svona rannsókn á hvað gerist

svona skaðleg áhrif og ég held að við losnum aldrei við þetta

áhugavert að taka það inn og bara gera það að sínu ég

og stórveldi á leiksviðum Reykjavíkur nítján hundruð tuttugu og fimm til nítján hundruð sextíu og fimm þú ert að skrifa um leikara sem eru mörgum eftirminnilegir meira að segja fólki af minni kynslóð sumir af þeim og byrjar í

svona milli nítján hundruð og tuttugu og þrjátíu kannski aðeins eftir þrjátíu sumir þá er náttúrulega hér í Iðnó er er ja það í rauninni má segja að Leikfélag Reykjavíkur hafi alltaf verið visst millistig milli áhugaleikhúss og atvinnuleikhúss því fólki var borgað lítið kaup alltaf þannig að þetta var ekki algjört áhugaleikhús en þetta er samt sem áður

þetta er þetta er auðvitað í okkar skilningi áhugaleikhús og þetta er fólk sem byrjar sinn feril flest án nokkurrar

svona þetta er þetta er sá hópur sem ber leikhúsið uppi næstu tuttugu til þrjátíu árin og endar sinn feril síðan sem atvinnumenn í Þjóðleikhúsinu og Leikfélagi Reykjavíkur flestir

allir þó en flestir hvernig hvernig þessa sögu í þessari bók þá nálgast ég hana þessi bók er svolítið sérkennilega samsett þetta eru þetta eru

báru þetta leikhús uppi öðrum fremur það koma það koma margir aðrir við

sögu líka ég fjalla um þá svona í styttri köflum líka náttúrulega yngra fólkið sem

kemur til sögunnar upp úr nítján hundruð og fimmtíu það náttúrulega er líka með svona á hliðarlínunni en þetta varð mín niðurstaða að beina sjónum að ellefu ellefu einstaklingum og segja söguna í rauninni í gegnum þeirra sögu þannig að þetta er svona það er tiltölulega auðvelt

hefurðu gögn um rekstur og annað þess háttar það er hægt

taka fyrir verkefnavalið og skoða þetta

svo náttúrulega taka menn leikhúsið og setja í stórt félagslegt samhengi og svo framvegis þetta er allt nauðsynlegt en hættan við þessa nálgun er svolítið að mínum dómi sú að þá gleyma menn listinni

stofnun býr aldrei til list það eru einstaklingar sem búa til list það eru listamenn sem búa til list og það eru þeir sem ég er að reyna að nálgast og endurvekja þarna á síðum þessarar bókar bara gefa svolítið í skyn hvernig þú nálgast þetta til dæmis Alfred Andrésson fórnarlamb lýðhyllinnar já já hann var það blessaður þetta er eitt mesta við höfum átt og stórkostlegur en honum var nú því miður

svolítið óvandaða sem hérna var ég kem svolítið inn á það í tengslum við Alfred og reyndar fleiri að smekkur

áhorfenda var kannski ekkert alltaf mjög fágaður fólk var frekar lítilþægt það þurfti ekki mikið til að koma fólki til að hlæja og svo framvegis Regína Þórðardóttir okkar eina stóra

já hún var það að dómi Guðmundsdóttur

og aðdáanda hennar hún var það

ég held að hún verði nú að teljast stærsta leikkona þessarar kynslóðar svona þegar upp er staðið reyndar hef ég nú alltaf heyrt að þetta væru best menn en ég er nú samt hrædd um Grímur minn að honum af þínum líki ekki

sért með þetta blað svo ég nefni fleira risinn í Ríkisútvarpinu

Stephensen já já Þorsteinn ö er í mínum huga sá sem í rauninni gnæfir yfir þessa leikara af ýmsum sökum Þorsteinn var svolítið

þroskaðist mjög vel og varð æ sterkari og öflugri leikari eftir því sem á leið svo náttúrulega hafði hann Ríkisútvarpið ráðið svolítið sínu verkefnavali þar sjálfur og hann nær svona undir lokin á sínum ferli þá nær hann einhverri breidd

sem mjög fáir íslenskir leikarar hafa náð hann náttúrulega varð fullorðinn og fékk mörg og góð starfsár og nýtti þau þannig þannig að

mínum huga er hann nú einn sá stórbrotnasti í þessari sögu svo er það Lárus Pálsson Tragískur tímamótamaður já já Lárus

geysilega merkilegur maður í okkar leiklistarsögu og hann kom góðum hlutum til leiðar hann er einn öflugasti

sem við höfum átt hann líka endurnýjar svolítið verkefnavalið þegar hann kemur hingað upp úr nítján hundruð og fjörutíu þá er hann búinn að læra í Kaupmannahöfn hann er í rauninni fullgildur atvinnumaður þegar hann mætir hingað til leiks tuttugu og sjö ára gamall nítján hundruð og fjörutíu

hann endurnýjar svona verkefnavalið og kemur með nýja strauma inn í leikhúsið það koma að vísu fleiri við þá sögu en hann er einhvern veginn réttur maður á réttum stað á

á réttri stundu og fyrstu ár hans eru mjög góð og hann hann hefur

mjög góð áhrif inn í þetta leikhús en síðan náttúrulega hallar undan fæti bæði koma þar til hlutir eins og drykkja og og erfiðar honum lynti heldur ekki við Guðlaug Rósinkranz sem var fyrsti

stór persóna í þessari sögu það urðu átök þarna á milli þannig að ferill Lárusar seinni árin verður í rauninni ekkert það sem manni finnst að hann hefði getað orðið svo eru þarna fleiri Brynjólfur Jóhannesson sem var náttúrulega eins og þú kallar hann

það er nú heiti reyndar sem er ekki komið frá

var alltaf dáðst að því hvað Brynjólfur kæmi alltaf með nýja og nýja karla hann var svolítið fastur í svona

mörgum fannst hann dálítið staðnaður í því en hann náði sér alltaf á strik og undir lokin hann starfaði nú allan sinn starfsaldur hér í þessu húsi þannig að andi hans svífur hér mjög yfir

kannski ekki eins fjölhæfur

eins og sumir hafa viljað vera að láta að mínum dómi en hann þroskaðist samt með þessum hópi og hann tók þátt í þessari þróun í átt til átt til meiri atvinnumennsku og vandaðri listrænni vinnubragða sem þessi saga fjallar náttúrulega líka um þú veigrar

við að fjalla um samkynhneigð Haraldar nei nei Haraldur lá ekkert á henni og

verið sagðar sögur af því og engin ástæða til að fara í felur með slíka hluti lengur kannski var það fyrir einhverjum áratugum en við erum hætt svoleiðis tepruskap núna er það ekki það er talað um

hafi verið eitthvað dimmt í Haraldi líka já Ævar Kvaran talar um hann dimmur maður og Haraldur var ólíkindatól en magnaður persónuleiki og skildi eftir sig alveg ótrúlegt ævistarf í rauninni hann

til verka

má maður ekki gleyma því að hann hélt dagbók og í þeirri dagbók kemur mjög margt fram sem að hefur legið í þagnargildi og menn hafa ekkert viljað tala um kannski en Haraldur skrásetti til dæmis áfengisnotkun sem var

því miður dálítið ótæpileg hjá ýmsum og Haraldur skráir þetta í dagbókina eins hátt og hægt er og þá kemur kemur það inn í það þú segir sem þú veitir forstöðu það sé dálítið í þessari bók og um leið er þetta einskonar þinn til til leikhússins sem þú kynntist þegar þú varst lítill strákur þetta er bæði huglægt og hlutlægt vonandi í nokkuð góðum hlutföllum manstu eftir að hafa orðið fyrir

hér í þessum sal Iðnó já ég náttúrulega sá Rómeó og Júlíu hérna í þessum sal nítján hundruð sextíu og fjögur og

það voru mín fyrstu kynni af Shakespeare

ég hef aldrei beðið þess bætur síðan merkilegt hús mjög þakka þér kærlega fyrir Jón Viðar staða pundsins við fórum hérna niður í fjöruna við

það er hérna sem sögupersóna fyrirfer sér hér í

í fjörunni já hér er eiginlega svona vendipunktur sögunnar þannig lagað faðirinn í þessari litlu fjölskyldu ákveður að koma hingað til þess að enda líf sitt ég kem hérna oft var hérna mikið sem krakki og eflaust hefur þetta haft einhver áhrif á að velja atburði sögunnar allt þetta grjót hérna og og til dæmis eitt ekki tákn heldur eitt elementið í sögunni

í í skóm þessa manns sem eru alltaf að angra hann einhvern veginn fær hann alltaf í skóna og og mér fannst það eftir á svolítið fallegt að hann ákveður að koma hérna í sem verður honum í rauninni að bana grjótið hérna ég hef mjög góðar tilfinningar gagnvart þessum stað ég bjó hérna rétt fyrir ofan á Tómasarhaga og síðan á Hagamel þar sem en hérna var maður að fylgjast með

gerist aðallega árið hvað nítján hundruð sjötíu og sex yfirleitt hef ég látið mínar bækur gerast

í samtíma og kannski svona nokkur ár aftur en en ég fann bara að mér einhvern veginn líður betur að hafa smá fjarlægð á tímann og tók inn músík og bókmenntir það er greinilegt að þarna eru hlutir sem þú hefur upplifað sjálfur það eru hljómsveitirnar King kvikmyndir í

undirtitill bókarinnar er sjálfsævisaga en sjálfsævisaga en ekki mín eigin og ég

byggi þetta allt á minni reynslu og

í fjölskyldu minni sérstaklega

hnika öllu til þetta er allt

á ská og þetta er í rauninni ekki ævisaga mín ég náttúrulega er kannski að miklu leyti í þessari móður minn karakter og mín reynsla en þetta var þetta var svolítið skrýtið að skrifa þessa sögu vegna þess að ég nota svona krítíska atburði eða svolítið dramatíska atburði úr minni fjölskyldusögu og ég var alltaf hálfpartinn hræddur við að einhverjir könnuðust við eitthvað sem

í þagnargildi en ég til dæmis vitna í annan að sagði að þegar að rithöfundur fæðist inn í fjölskyldu þá er fjölskyldan búin að vera en ég held ég hafi búið þannig um hnútana að fjölskylda mín bíði ekki skaða af en var þá erfitt að skrifa þessa bók já hún var mjög erfið þessi bók að skrifa hún átti reyndar að koma út ári fyrr en ég var alltaf sendur til baka með hana af mínum

að láta senda sig til baka með bók jú jú það er náttúrulega best þó ég hafi verið að vinna í öðru um leið eða á þessum tíma

síðasta skáldsaga kom út fyrir fjórum árum að þá var ég búinn að leggja niður í rauninni tvær til þrjár aðrar sögur á þessum tíma og fannst um tíma að ég ætti bara að slaufa þessari sögu stöðu pundsins af því hún gekk svo illa náði ekki

að finna réttan tón eða var kannski

alltaf að reyna að elta minn eigin tón ef hann er til frá fyrri bókum

hentaði mér ekki af því þetta sem liggur í gegnum bókina gerði það að verkum að stíllinn eða textinn varð svolítið flatur reyndar skrifaði ég bókina

hún var miklu lengri í lokaútgáfu minni ég stytti hana um einhver tuttugu þúsund orð ef það segir eitthvað en það var alveg á lokametrunum í rauninni bara á þessu ári sem ég sem ég stytti hana niður og og kannski reyndi að koma mínum persónuleika sem höfundar meira inn í en svo eru þarna persónur nokkrar sem maður hefur séð í bókunum þínum áður tónskáldið þegar ég byrjaði að skrifa hana en svo kom það bara eðlilega og og líka vegna þess að ég lifi svolítið í þessum heimi sem ég hef svona búið til farið inn og úr í þessum bókum mínum ekki öllum reyndar mann dauðlangar að heyra verk eftir Markús Geirharð það er aldrei að aldrei að vita nema þú fáir að gera það ég segi ekki meir

staða pundsins heitir bókin og það er kannski dálítið óvenjulegt að við fylgjumst með gengi pundsins eftir því sem sögunni framvindur ég var búinn að vera með þennan titil mjög lengi í kollinum og upphaflega langaði mig til þess að byggja heila skáldsögu á því ég lærði lærði þau vísindi í

verslunarpróf af því þetta er mjög skemmtilegt samskiptaform bara eins og maður getur tekið sem dæmi bara til dæmis tölvupóst það er hægt að byggja sögu á

tölvupósti eða bréfaskriftum þetta yrði í rauninni

í bókinni vegna þess að drengurinn sonur

sem ég notaði líka sem unglingur hann þarf að skrifa til Englands verslunarbréf hann er að panta sér plötu með til dæmis King Crimson var þetta tónlistin þín á þessum árum já já þetta reyndar lá svolítið í lægð að hlusta á þessa músík mjög lengi en það er aðallega núna eftir að ég eignaðist plötuspilara að þetta kom aftur og ég gladdist svo yfir hvað þetta

í rauninni margt af þessu hefur elst vel það eru

ótrúlegt menningarfyrirbæri á þessum árum ég nota ákveðið plötuumslag sem var mjög umdeilt og og margir gátu helst ekki sýnt að þeir ættu í sínu plötusafni sérstaklega ekki foreldrum sínum ég nota það sem svona svolítinn þráð í gegnum bókina þetta er samt eins og með margar bækur þínar að manni finnst maður er að lesa þær og manni finnst maður helst ekki mega missa úr orð af því þá einhvern veginn detti maður út úr samhenginu þetta eru þéttar smíðar

náttúrulega er bæði ég er oft skammaður fyrir of mikla útúrdúra og kannski óþarfa smáatriði of mörg nöfn á persónum og þvíumlíkt og í rauninni eins og ég sagði þér þá er ég búinn að stytta þessa bók mjög mikið og var náttúrulega búinn að hlaða mjög miklum upplýsingum svona upplýsingum um um þetta áhugamál eða að ég er búinn að þétta þetta mjög mikið en það er líklega rétt að þú hleypur ekkert yfir þetta söguþráðurinn kannski leiðir þig ekkert þannig áfram þú verður í rauninni að hvíla við smáatriðin og svona já nákvæmar lýsingar

hálfa sögu þetta með hálfu söguna kom kannski eftir á svolítið af segja einhverja ákveðna sögu að

þú segir einhvern þráð en kannski mikilvægustu atriðin í sögunni fylgja ekki með það er náttúrulega gott í skáldskap að þú látir ekki lesandanum í té það sem skiptir mestu máli hann býr það til bragi þakka þér hjartanlega fyrir að koma hérna hingað er komin Ragnhildur

nokkrum árum bók sem hét

verðlauna Norðurlandaráðs og ég veit ekki hvað og hvað það var bók sem gekk afar vel hér ertu komin með aðra bók sem heitir

hundruð á meðan nýja bókin gerist í landi sem heitir eylöndin og er mjög augljóslega byggð á Bretlandseyjum þar er tímabilið svona um það bil aldamótin nítján hundruð en það eru samt mjög mörg frávik af því þetta er ekki okkar heimur heldur einhver ímyndaður heimur og það eru mjög lauslegar tengingar á milli bókanna

maður þarf ekki að hafa lesið fyrri bókina til að geta skilið þessa en svona kannski svolítið af einhverjum bónusum fyrir gamla lesendur hvers vegna velurðu þér þessi þessi frekar fjarlægu sögusvið

bókum sem gerast annað hvort

í mínum huga las svo mikið af þýddum barnabókum ég var lítil

einhvern söguþráð þá bara gerist hann langt í burtu en þú ert

sem sagnfræðingur já og sem sagnfræðingur þá þarf ég að vera mjög nákvæm og það þarf allt að standast raunveruleikann flestir sagnfræðingar á Íslandi skoða bara íslenska sögu og þess vegna þegar ég læt bókina gerast í útlöndum þá hef ég bara frjálst leyfi til þess að búa til algjörlega nýja sögu nýja fortíð það eru miðaldir sem er þitt svið í sagnfræðinni ekki rétt jú svo á að heita

hugarheimi sem ég lifði og hrærðist í þegar ég var sjálf barn og unglingur og þetta er unglingabók svolítið áður en ég mótaðist sem fullorðin manneskja þá fór ég

en ég held samt að þó þessar bækur gerist í ímynduðum heimi þá séu þær miklu betri af því ég lærði sagnfræði um hvað ertu að skrifa það er dálítið mikill óhugnaður í þessu hjá ég vil fyrst og fremst skrifa óhugnanlegar bækur það er held ég bara það sem ímyndunaraflið er best í bæði ímyndunarafl höfundarins og lesandans þetta er hún fjallar um fjórtán ára stelpu sem heitir

er í rauninni af hverju gengur hún í skóla á eyðieyju hvað er þessi skóli að gera þarna hún hefur bara vanist því að ganga í þennan skóla eins og það sé eðlilegt

það er svo margt í hennar lífi sem henni finnst eðlilegt af því hún er vön því en þegar sagan hefst þá er hún orðin unglingur og hún er farin að velta fyrir sér ýmsu þær vangaveltur ásamt utanaðkomandi áhrifum koma af stað atburðarás

þegar hún er hafin þá bara stoppar hún ekki af hverju er skólinn á eyðieyjunni leitin að því svari rekur hana þetta land var þetta konungsríki var stofnað ljómandi skemmtilegt

skáldskap af þessu tagi já ég hef aldrei skrifað neitt annað en

leyti svolítið stressandi að skrifa þessa bók það gerast svo margir óvanalegir hlutir í henni ég til dæmis varð svolítið myrkfælin á meðan á skriftunum stóð þannig að bókin hafði áhrif á þig sem höfund

skrifa góða bók hvernig gengur að ná tengslum við

börn unglingar já ég hef hingað til aðallega heyrt frá fullorðnu fólki sem hefur lesið bókina

fer ég í einhverja skóla að lesa upp en það er svolítið skrýtið

ríkulegu samtali við lesendurna en maður samt tekur ekki þátt í því ef þú veist hvað verðum hér næst eftir viku takk fyrir að horfa